Agnamiko manoka avao zany e da aleoko mahandro sakafo amin'ny menaky satria voalohany io no efa nahazatsy hatramin'izay, da io koa ny vidiny mbô azo lazay hoe mirary da mirary. <hesitation> Da ankoatsin'izay moa ny <hesitation> fampiasa sakafo amin'ny menaky da tena hita zany fa mampatsiro azy.